<hesitation> Tsy haiko aloha gny atao hoe extincteur fa m- tam'film avao koa ro nahitako anazy. Le izy ohatsiny agnatin’ny tavoangy zay izy, tavoangy menamena zay. De lafa mirehitsy am’zay motro igny, de misy raha potserinao zay fotsiny amin’ny vatan’ny raha iny eo de miporitsiky le rano agnatiny ao de igny am’zay zany ma- mamono an’le motro igny.